Cratividá pal guisu, cogel la húelliga del ténicas avançás, conocencia delos engredientis i gustus, encabeçal ala su genti, sel aparenti i organiçal-si bien, igieni i seguriá alimentaria, sel escapás d'inoval, sel curiosu o curiosa, ponel güena cara quandu estemus nel batán gordu i trebaju n'equipu.